Chiuuwaa na canjaaⁿꞌ oo ntqueeⁿꞌ macwii nnom caxjaaⁿꞌ ntqueeⁿꞌmꞌaaⁿñe chiuuwaa na joona na cwilꞌana tsꞌiaaⁿ na nlatjomna na nlꞌueena ꞌnaⁿ na ꞌooñꞌomna na nlcwaꞌna yuu na cwicꞌeeⁿna joꞌ joꞌ tsuu xjeⁿ ntmaaⁿꞌndyena manomna xjeⁿ nchuꞌ na manomna yuu na nliuna nantquie xjeⁿchaꞌna cwii nnom tsco na joona na caꞌnaⁿ nquiuna yuu na tandoꞌ tscowaaꞌ oo tsꞌoom yuu na tseixmaⁿ tscowaaꞌ nlcwaꞌna nlaquiaana, nleiquiooñꞌeⁿna tsco nlaseiindyena tsꞌoomwaaꞌ jeꞌ ꞌooñꞌona jeꞌ xjeⁿ nchuꞌ jeꞌ ꞌoona jeꞌ ꞌoolcweeꞌna yuu na waa jeꞌ tsueꞌ wꞌaana na tandoꞌna joꞌ quintꞌiaaya na nchuꞌ ꞌoona na chona cwii cwii nnom ꞌnaⁿ na jnda̱ ljiuna na ꞌooñꞌomna na nlcwaꞌna na nleiwena naquiiꞌ tsueꞌwꞌaana ee ntqueeⁿꞌ mati. Oo canjaaⁿꞌ tichaꞌtso xjeⁿ na nntꞌiaa joona nacjooꞌ tyuaa xeⁿ nchii joona naquiiꞌ tyuaa cwicꞌeeⁿna joꞌ nantquie na cwiꞌoona joꞌ cwilawenaꞌ chaꞌ na joꞌ jeꞌ joona joꞌ mꞌaⁿna jeꞌ cwicwaꞌna nacjooꞌ tyuaa yuu na cwintꞌiaa na cwi cwitꞌuaana oo cwilaquiaana tsco jeꞌ joꞌ luaaꞌ na ꞌoochona chaꞌtso tsco ꞌoochona tsueꞌwꞌaana luaaꞌ na chiuuwaa na joona na tandoꞌna na cwilꞌana tsꞌiaaⁿwaa na nlatjomna nantquie na nlcwaꞌna.